Vichi cuñira can cuando maa yucua <hesitation> y yo maa ñayeve sa sachary, vichy y ya maa coyo raa chi tasy duuva chucua tu cuñira cotora ñaca y yo ñayeve chy y yo nombre tusa cubi sasaara y ya nuñayo tacaa ñooyotisy bee cutuu cua cusuyo nuuñayo, ventana naa si y ñuu maa kaa ventilador yucua chorica cha nuñayo ventana cha kabatubo kusoo tu kuño deery siy cutusaa chiva su kusu yucua dya saacua ñaaca sacua yaa saba ñuu choho kisaa nañica savisy choho naa syita samaru oso duu ñacaa saa cuaa tubisiyyo siñuu sanduu o samaru may nuu dyny y ya. Ñaa iñyyo baa taacua sayñi maa coñoyo cua chamara chiño uva cachi may nu may cachi caamay tousiy maaraá cuvi mara chiño ma conde yucua cachimay ñucu saa yoo dvie uta cua gachupin chau ñandee anuncio chaau lasa batalla isu dyiaa cachi moo maa usa taa isu cachi maara choo cha ñacusaa yoo ñandyieu chi yucu chee chaayo ee ma bee maa cabaña cachi mara caa sachila caandee skiñi yucu yucua cuta caa coyo maa tiyua yucua tisy maa cabaña yucua chaa cutaca maa yangui see sehe yangui yehe yucua nombre kisi kisu kisi tasiyo maa tuticha maá tu cafe dyaa tu sehe ma dyia. Ñadehe sandyia uta baá nata su piña natasu utale bichi saa cuacoo ducha siyyo saa bichi baa cuana keta cuachi yucua y yo maa señal saa kau syi maa nukaa maa celular cachira choho sacubi saa cumañi vichy maa nuhu ña sandho ma ñuu yucua vichy como y yo yyory ñuu solar yucua chaayo ee avi taaee cundya ee y cua ñakisy coyo maa yangui yucua ñari cachira ñaari cueña cuñi chindyeu cuachy ña cuñu kuvopero tuu ñoo susu skiñu ñucu ñacuñy cuitacaa ñuu tiyua nañi tachi chinu chiysato suu baa tachy bisy mayuvi tari maa duva viyca tu sicacubo maa puerto yucua maa duva yucha caañu nañi tari saandyia yuu siyo tary saa nuñayo yuu siyyo. Chaa choyo ña cachiyo saa sahachila vichi cuachi mara yangui yucua ñakisira ombre chaa cuu siy may siyra maa nu como ducha yuu caba yucua maa cascada cachi may maa mara nuuyo niña sytora nucucuvi maa cascada ñuusaa ñaa sacucanura siy cuachi keve ña ns cotora iy na saa siyra cháa yucua tu dyieú tacua dyiye yuú ee patrimonio siy nacional kuvi a vichi tacua si y yo siyra maa yuu sehe maa yuu sehe yucua y ya sa saca mara sacubi operador yucua y sikora candee yucua maa yuú saa yee chi saaohora yucua dehery maa yuú sehe según maa raa ñuumaa raa duhso mara take siyyo taa saa naa raa yucua saara cachira cachira ñu saa ñuu hi yaa. Y nañi tuu ñaa vaasiyñi y saa ñitaa y yo ñayeve tuvi ñayeve y siyyñi tuvi coyo viuda tari caha indoo maa yuú yucua cuachy mayuú yucua tacua dyeu si yucua mayuvi ee yuu savari cubi cama yucua ee yuu pero amigo ñañi tacua cachi maa dy pica <hesitation> tusa cubi saa cuau ñasi nosiyu siyca cubo curu cuaa cueca moo yuú ysai ehe saa ña ko hoca sani saa siy maara cuacha josue seny maa carlos. seyey ma bibi sendy saa siysiyñi dyise maa biblia yucua cal, ene uvi, lectura nuu biblia dyandee yucua cana cachituu may siyñi cuva caa maa nuu biblia yucua naketa coyoñi cachiñi papá yucua naá saa ñayeve nu yuú yucua naa chaañi saañi. Nakiy cuañi saañi saa dehñi mayuvi siy disa tari vichy avi tacua. Maa ñayeve du suu caachi maa ñike takee siyo taa saanaa choo ñiyucua naa duviñi yuu catuviñi yucua y yo cua tuu daa tuuyo tuú nacotoyo nasaayo saandu caanuyo chamara coyora cachirañaary ñaary dyia diyecua cue cuvi zona turística cubi yuu ñundaa cuvi ay ombre dauu ñasito ca cachimai y ya y yo sabaaca cuachi y ya baa saacua saakutacaa tiyuva suu nuú tisi maa kabaña yucua ykuñi saay datuy symara sycubi presidente skaa you amigo ñasaba cubi daa ñuú kuñi sabay ee bee saaho o yñu metro o usa metro dependiendo ñasaba cubi saa ehe dar maa daa ñoo yucua chacachi ranu kisaa natabade cuenta chaa cachira tarisa oco, okousi. Uny siyco naayñi soco cua skuu kaa ravi yucua y nataiñi pero saa nacua iñy vi dyia tary saa oho, iñy yucua soco yucu baa sakeve makina sakeveyo makina cha yucua chaayo maa vee maa cabaña cachi maani.